Mebjpj dj mebenya enuanom eduonu kyjn dj wcbc wo mo nko siantsir nye dj, wcwo mo nko a, menye m'awofo nkotsee bjtsena djm ntsi munnhu nyimpa ahorow na hcn suban na mbrj wobesi nye hcn atsena na mbom enuanom eduonu dze, obiara wc hc a, cbcsor no suban djm ntsi mobohu mbrj mebesi nyimpa biara esian na mobohu mbrj menye nyimpa biara bjnantsew a cnnkjfa haw biara mmbrj me.